Izy zany e, satria manko ohatry ka aniasika oe ame toeragny mandoaky ohatry mahandro amin'hitay anao, da asakasaky sa oa e famelomagn'afo, ka raha ohatry ka aniasika oe mahandro zany anao ndre da aniasika efa mirehatry igny izy da mety tampotampoky eo tonga da mibizigny oazy eo gn'anian'ny afo, izà zasy e prôblemo aminazy, saroty fandrahoa sady sarotry famelomagn'afo.